ízi màa lèe bèe yize iku ù nyo ulu ulu luulu kpííí bíá bù no ani kile ɛnɛ́ɛ, ówò bo sò <hesitation> ɔtièɖìègu nélèe ùú ni zìi ùŋonì wèe ínìwà, ínìwà ínìwà poɖìnì óɖò ígbɔ íkeanì màaɖu ɛɖí ówó be kè ówó nɔ̀ku úni ubabanì màa lèe bèe, màa lèe bo kpo bɔ̀sìkpi pánì nyòo, gàzéblí nyo gàzéɖèé nyo ubabanì màaké ɖi pánì lɔ màanyà kpíìmù ani ígbɔké ɔwɛ yize iku màawu ɛnɛ́ màa à nàáa, à nàáa, kayi è yize izine ɛnɛ́ɛ̀ à nàáa gloso nélèe à nàá yi wùsi, kayi ánìbàlɛ́ bu wa, à nà ní kɔbìà. úni gàzé maa nélèe ówó bo funù amánìbo nélèe ówó be yize mìnyè iku aba màaké zì mla ká nélèe ówó ba bàni gàké pánì maa nélèe owo bo kpo bɔ̀sìkplà, nélèe bàáa funù ìkà bó do nàá funu amánìbo pánì èleè gàzé lèe lɔ ké ɛɖí bàáa yize. úni ízi lɔ búá nyòo úni nyoówò uluulu kìwèe níìkeanì kìwèe níìkeanì úni í nó do nàáa tu ámìbɔ̀sìkplà ìzilɛ pánì màawu ɛnɛ́ àtu kɔùŋò nì fè kɔ, kɔ́ zi, zó kpòo kɔ́ zi tùu àwa kɔmiì. blɛ̀ɛ gàzé ni zé yìize kɔ̀ zi tùu àwa kɔmiì káèè maa ùɖèé nì màaké kayi egu ùú sɔɖòo bà mi wa ɖè kínì ùŋò ku maa <hesitation> ù zi ani ɔmi ɛnɛ́ fó kújò gùu ínìàlà ɔmi trããtɛ nì kínzɛ̀ ínìwà ínìwà nì trããtɛ̀ ínìwà úni zimi kayi egu ùú sɔdòo maa ba wa ɖè ámɔ̀ku ba tu kɛ̀nìà bàá zi tùu àwa kɔmì.